Football game I feel happy when we discussing football game prayer I feel happy when we talking about praying business lecturing telling my friends them about god business I i feel happy also when I lecturing with my friends them on la lesson yeah la some of ley things neh I like